عشان تكون مرتب ومنظم اكتر فى البيت, دايما حاول لما تستخدم حاجة ترجعها مكانها على طول متحطهاش فى اى مكان ,ودايما حدد يوميا كدا ساعة ترتب فيها البيت وترجع كل حاجة مكانها, دا هيسلعدك كتير جدا ان البيت دايما يكون مرتب ومنظم